ʻO ka mea nui, pono ka ʻiʻini nui e hoʻokō ai kou makemake ma o kekahi ʻano pā ʻoihana. Ma hope o kēlā, e noʻonoʻo paha ʻoe i ke ʻano o ia pā ʻoihana. He hale kūʻai paha ia? He hale ʻaina paha ia? He hale kūʻai paha ia ma luna o ka pūnaewele puni honua? He ʻano kālepa kēia ʻano pā ʻoihana? ʻO ia nā mea e noʻonoʻo ai.